Inamaa ghudio akhan ijaju atam dhurr ijethee dhubethaa won dhura anin dhursaa kabla anin hidhek won anin dhubedhe suun uff dhur ilalah wonsun khulii tualiedhe kasabaaa Mal anin kasaboo iii woya akha chole nikhedhe bisan dhikedhe dhuathan aminen Mal anin ijedhe dhubedh suun akha inamaa akhsunin Lilah anafahamaa illi dhawodhani dhawodhen illi irra jefedhu harkhan ith akekhaa Lilah yaani ith elezee mpka ishin elewithu dhub akhan inamaa dhur ijedhe dhubedhaa